waala, tammere goo e sappo, tammere ɗiɗi e shappanɗe ɗiɗi, tammere taati e shappanɗe taati, tammere naayi e shappanɗe naayi